Raha ny fahafantarako ny kolotsaina any Etazonia tena mifangaro be satria ny antony amin'izay maha Etazonia azy izay dia firenena maromaro no mivondrona ao anatiny, mety misy olona avy any Inde, olona avy any Frantsa, olona avy any Bresil, olona avy any Afrika, dia tsy voafaritro mazava loatra ny tena kolotsaina any